श्रीलंका को इतिहास भी घणो रोचक और प्राचीन और समृद्ध रहयो। हजारों साल पहले एक लंका और सिंहल <hesitation> और तालिम सभयता बसे। फिर सौलहवी शताब्दी में पूर्तगालीं और एक डेच लोगोड आया जो आखरी तक बृतेन लोग में कब्जा कर लियो। और श्रीलंका नाइन्टीन फॉर्टी ऐट में ब्रिटेन से आजाद हुई गयो। सिलोन नाम <hesitation> नाम जमायो। उका बाद उन्नीस सौ <hesitation> बहत्तर में आधिकारिक नाम श्रीलंका रखी गयो। पूर्टगालीन और एक डेच लोगोड आया जो आखरी तक बृतेन लोग में कभ्जो करी रही हो। पण नाइन्टीन ऐटी थ्री से दो हजार नो तक।